أنا المشروع اللي أعمل علية حاليا مشروع تحسين حياتي مهاراتي في البرمجة، <noise> أ من خلال إني <hesitation> أطور تطبيك-تطبيج صغير أحس إني متحمس ،لأن التطبيق راح يتيح لي إني أجرب اللي أتعلمته ،أجرب تقنيات جديدة، <hesitation> أستمتع بالتحدي تمثل في حل المشكلات البرمجية ،أعتقد أن هذا المشروع بيساعدني في بناء قاعدة قوية للمشاريع المستقبلية بصراحه كل خطوة احققها أحس إني فخور بنفسي. <noise>